أبدأ يومي بفنجان من الشاي، قراءة كتاب قليل، وأحيانًا تمشية في الحديقة، يساعدني ذلك في الاستعداد لمواجهة اليوم بهدوء ونشاط.